أجمع فريق قوي مع معدات متطورة. أدرس نقاط ظعفهم، وأستخدم خطط ذكية مثل التشتيت والهجوم المفاجئ، وبنفس الوقت أحمي المود- المدنيين، وهذا لو كنت أنا بطل خارق ضد الغزو الفضائي.